Any Chine ndraiky e, discipline zegny tegna mapiavaky kolontsaigninjareo e <hesitation> akagny zegny mila hatry- magnomboka amy zazahely efa tegna miagnatra mafy, miasa mafy e, de zegny tegna mampiavaky zare resaka discipline ze.